والله سؤال صعب بس لو لازم أختار أعجد إنى أفظل الموت بعد شريك ، السبب هو إنى أحب أكون موجودة لدعمه والوجوف إلى جانبه في آخر أيامة وأحاول أخفف أى ألم أو معاناه، بكون حريصة على تجديم كل الحو له كل الحب والإهتمام اللى ممكن يحتاجه، وأظمن أنه ما يكون وحيد في هذه المرحلة الصعبة من حياته، لو رحل شريكى جب <hesitation> جبلى بجدر أستمر في حمل ذكرياته.